<hesitation> ebyalhya ebyathukanza ithwabya ithunimulhya bethu kandi ebyabya bikalhire mulhi obundu <hesitation> emwabya ebinyangwa, emwabya <hesitation> bikalhire kandi sibiribanika lhuba ghukabisondaya ebyabulha imwabya amatooke nawu nawu akalhire omwa beyi neryu haghima ne nyama eyo thukanza ithwalhya kuyu bethu neryu kandi iyabya ghikalhire kutsibu.